मेडोज हांगा सोबित पांचवेचार शेताबतां अस्तात। पांचवेचार थांड अस्तां सोबित फुल्लां फोल्लांचें। ज़ाड्दां अस्तात हांगा जाईतें खेल कॆळ्वंक जातां। जोशे सायकलिंग धोर्चेणी आदि खेल कॆळ्वंक जातां। हेया जगेचें सोबिताई आनी सुंदोरता एक मण भुलतात।